pe quello lì gh'é o fæto che o mæ messiävo o no voeiva e scicomme i mæ stavan insemme a loiatri quande se son sposæ a-o prinçipio do matrimonio e mæ poæ in cangio o voeiva accattâlo eh gh'ean polemiche ma dapeu mæ poæ o l'à acattou e mæ messiävo o l'ea contento.